A ie poch da spieghé, pìa la bici, sauta s'la bici e pröva a bugete. Alura cun calma t'sete, pöi vade avanti pian pianin, tene i pe larch, büte pa i pe sël pedal, se t'perde l'ecuilibrio, t'apoge, cuand vëdde che la bici a s'ten drita ënsema a ti büte i pe sël pedal